Este ät tambien nä't anhmantyo' wa'ku't ntzäjku je nyäjmayajpapä mole verde, por que je mole verde sunyi ompa, jete muspatä ntzäkä je ti'yäk je yoya'i je syanhpa'k, y estee koj 'yompa tambien este tamali verde, tambien jete koj 'yompa y jete ja musäti't ntzäkä, jete sunpa't anhmayä por que hasta juwä't muspa que nyanhpau'k este koya tzujtzupä y je niwi tzujtzupä, hasta puj po'te nyanhpa'uk yyy tejenä no se jutzä tzyäjkyajpa, jete't sunpa anhmayä por que ntatä mumupä'i 'yanmapya, jenyanhkä'.